﻿Taraii waɗi, tarai-belu, tarai kunu, tarai feɗu, tarai baɗu, tarai bacooɗi, tarai waciwelu tarai fifedu tarai belu tarai ƃannu, turai mumbaɗi ka waɗi, ka belu.